Yasɨ araɨvo araɨbo jaeko ou yandeve jakuae yasi yandepuierena yaja yanvaepo oimema bawiye ñanuema ñanoi abati, aro, mandio, jare ñanertemiti koo oimema bawiye jae jokuae yaribo ñanoi